Ny fomba fampifangaroako voamaina maro amin'ny hanina, lanjalanjaina zany le voamaina, asa ohatra ataoko hoe voamaina folo kapoaka ndrekindreky roa fao andrahoiko afangaroiko hena efa maha izy azy zegny.